Ina egu henanadai, ia imana beh, emai vara dinana. Lau egu lalohadaiai, egu nihiai, baina gwauraia bema, egu vara dinana edebana baina moale laia neganai. Lau, ina nanoho namaimu na lau kekeniguai ema bona heina name headava, mai natugu, launa hevaravara dikadika. Beh mai dibagu tauna asi dibagu tauna na hanaianai, naha namoamu, naha gereamu. Beh ina birthday nihina baina karaia neganai launa, ini gadara eheabim gabudiai, kara birthday, <hesitation> vara dinana moalena baina karaia. Una gadara gabuna baina heraia, taunimanima, da egu, lalohadaiai na, aniani na baina nadu da baina ato. Baina kadodia da baie mia. Ini daidia daidia ehanaimu badina, launa taunimanima iboudiai na nahereva henidiam naha gerediam hari nagwaumu. Edia vara dinadia hereva namodia egwauraim dekediai. Beh lau egu, vara dinana, nauram bema, baina lalohadai laia negan nubana baina lalohadai laia. Baina nihi laia nana egu nihi birthday nata. Vara dinana ta baine heabi. Na gabu badabada ta, baia hegaegaea bena, aniani nada, nada hekeo. Taunmanima, mai dibagu tauna hari nagwaum asi dibagu tauna kava eiavana namo, ofesiai egaukaram, gaukara badadia gaukara maragidia inana baieme vareai. Bae ura mai da baiema lasi da las. Ina, pepapepai, revareva tore ma heni heuna na, basi nakaraiamu. Nada baina atoa hekeo daika, ouram bama lau ida birthday egu vara dinana baitame moale laia neganai da, bama. Bama iboudai baitame moale hebou, da tamoalem, aita moale bona, baita moale mase baita moale mauri. Gau badana na egu vara dinana na, mai dibagu taudia bona asi dibagu taudia ida na moalelaia. Taunmanima tata enohom na, hari nagwaum edia vara dinadia na semoale laimu beh. Ini bamona hekeona, gauna ta baita karaiam na gabu badabada tai neganai hari nagwaumu, idia danu edia hemami beabim idiana, taunmanima ese elalodiamu edia vara dinadiai. Idiana, edia hemami na baie namo tauanidiai bamona. O baiela, lagani tama bainela ena birth- vara dinana neganai iana baine go o laube, vanegai lagani beh naraka hanaiva, eboiri- eboirigu naha vareai una, egu vara dinana ia ida naha moale laia unabe iena vara dinana la- olalom unubana la- nihi herevana ta name gwauraia egu vara dinana gauna. Toh haidia ediai beh ekara, ma sivarai namodia begouraim bamona.